حاختار- حامشي- محل <hesitation> ما حامشي <hesitation> الفضاء، فضاء مشوارا طويل تطلعي لمن ترجعي بياخد زمن، لكن المحيط قريبة، ممكن تمشي و ترجعي في نفس الزمن اليعني زمن بسيط كدي يعني.